Ondiwete eli ohandi linyamukula onga omulumenhu ndishi omulumenhu keshe monghalamwenyo okuna omalalakano aye shelikwatelela kwaasho ahala ngenge tokanangala keshe efimbo ohoti kalunga ngee eshihala ndee handi penduka mongula ohaningi shonumba mopaife ngaha oshilongo shetu omutuli otuwete kutya omulingahelipi nena shakukuta mongula sheya ngaha nanghali koshi nangobe kombada ame mwene mwene meedula dili omulongo ondiwete ngoo kutya nongwala yange oya yuka kekofi ondapumbwa ngoo nee okukala naame ndelitumbula ndina ngoo okatungu kange keli penya nanekulu noludalo iyaa opo olo efaneko ndishi otashikikwatelela neekutya otuli monghalo ili ngahelipi ngenge onghalo yetu oyakala ili nawa ngenge oyalundulukile kouwa ina ifa ei tuli muyo paife yondjala ame ondina etokolo lange loku tya mo mimido odo dili omulongo ondina okukala ndina eumbo lange nomukulukadi nohauto yetu ngoo oo tuli ngoo nawa hatu monika nawa tuli nawa modoropa iyaa nongenge nee inasheenda Aaye oilonga yakalunga okwati ngoo eshi ekupa iheshilipo nande umone telilafa kominwe hashoye talipo ashike omalalakano mawa oongoo ngeno twahala notukakale ngoo tuli nawa tushi ngoo okukupulwa tutya depa notashiti momido odo dili omulongo omo kala nee ushi kutya ngenge ouna omukulukadi nounona voye neumbo loye ngaho ohole nehafo oinima aishe oyo oweeta pamwe ngaho otashiti momido dange dili omulongo omo onda hala okukala ndahafa shidulife nale